لما أنتجل لمكان جديد أول شي أشارك في أنشطة إجتماعية مثل النوادي أوالفعاليات التطوعية عشان أتعرف على الناس وبعدين أكون ودود وأبدأ سوالف بسيطة وأحاول ألاجي أهتمامات مشتركة بينهم وبينه وأحرص أكون صادق وعفوي في العلاقة اللي بينتهم وبينتي.